A miaraky magnano bazary na ohatry ka hoe mamboly mamboly antokotany amigneo, ndre sy marobe fa da ambolegny sikidikidy izy misitokatokagny amigneo, zay avao zay gn'itako hoe mora ahalalane zaza gne karazane legioma amin'igny koa hainy sara e a akonan'izao e fomba fambolegny an'ity raha ty, da miraikitry kokoa ansaigny amignao hoe akonan'izany kaiky e fanaovana an'azy io.